<hesitation> Gnahy zao hany le tsy de- tsy de dariàn’olo mare regny zao, gnahy zao han- hoe hany haiko taboara, regny tsy maro olo mpidary loatsy. Taboara, sôsety, kôrzety, <noise> baranjely regny mare loha, huh! tena tsy tiàn’olo.